Jadi kalau daging kalau mau awet didendeng dia tuh di dendeng bilang sama tukang dagingnya bikin bang dipotongin berdendeng bang kite mau dendeng nih mau berapa minggu tuh daging awet kalau di dendeng, terus kalau kalau nggak di semur dia itu yang semur kering kayak semur makin lama makin lama itu semua makin nyerep makin enak gitu dimakannya makin empuk juge orang-orang tuh yang enggak punya gigi juga bisa dia makan kalau sumur tuh nah kalau zaman sekarang ya karena mungkin ada kulkas dia bikin menu juga kadang suka aneh-aneh karena sekarang mah, ada yang beginiin digituin ya kan <hesitation> kalau zaman dulu mah kayaknya memang awetnya itu di dendeng, diempal di apa namanya di semur dulu enggak ada rendang tuh gitu orang betawi enggak tahu itu rendang rendang ketemunya baru sekarang tuh mungkin karena orang padang masuk kali ye, jadi ada rendang gitu ya dulu orang betawi tahunya semur doang semur empal deng deng dah.